Fahafantarako le hoe fomba fampijanonan'ny satelita amin'ny habakabaka akegny zao a: amin'ny habakabaka akegny monko rô efa hoe misingevaeva, de lay izy misingevaeva igny a de efa misy <hesitation> fitaovana zany a agnamboaran'jareo ananjy a, amboaran'le manam-pahaizana anany io de <hesitation> mipetraka akegny izy de mahita le raha am'tany aty, fa sy de fantako loatra hoe ino zany le raha agnaran'le raha noataon'jareo aminanjy.